الحكومات خاصها تركز باش تخلق واحد التوازن مبين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة، حيث بجوج مهمين لنا للحاضر ولا المستقبل. والنمو الاقتصادي ضروري باش الناس يعيشو حياة مرتاحة وتكون عندهم فرص للعمل والتنمية، ولكن فالنفس الوقت، خاصنا ما نضروش بالبيئة اللي كنعيشو فيها. هاد الشي علاش الحكومات خاصها تلجأ لحلول ديال التنمية المستدامة.